نشأت بالرياض، أبويا كان يشتغل بالرياض، وكنا ساكنين معه بالرياض، عادي كان الوضع عادي، مدينة واسعة وكبيرة زينة، كان عندنا أصدقاء، كنا مبسوطين وعايشين حياتنا، وكنت أحبها.